<noise> sisio nan us moun. Us moun tana te moan pangis en tan nainy roman. moan a fo mumuiny mata nating toboo ra ror vurots an koviou, tsuri, tana tou kaka tsuri <noise> ri fafatsuts ra rori tan manats a fo faun, koman a fan ai ri te <hesitation> me fabinun ra rori koman tanun an vinau ge na fo binun ka kan er. Jesan kan tana fo muiny mata, fuainy panan muiny mata vigom ror, ri te tsue fa onot tan us of a koviou tsuri fiisen men a mes panair ai ri te farov iny a vurots tsuri to ma us of ari ya na koviou. <noise> fagum ror nainy ai ri te nainy us of vurots, a koviou to panan tana vurots vajio osto, govets ror kainy ainy, a peree, beruan kainy vatei a koviou an pous kainy popous ya, fio kainy fifio sovou ana us kainy us fonu tana koviou. <noise> fagiir ror pengong nana ri te gima kirap farpf me sisio tana <noise> us noun. <noise> fagirr ror pengong ana ri te gima kirap farof me. sisio tana. <noise>